E vert moa zany gne zany moa e fizakagny igny hoe mainso ne fanantenagny, sara gne mainso, avy ame fizakagny aminay agny moa zany hoe mainso le, mainso sarasara, mahafinafinaritry, mapite mapite-hagnety, ah izy igny da fasha, mainsomainso le da ah viavy mahafinaritry izy zay, viavy fasa.